Ga passeport minja gukaan go mé bu wa; gukakaan go béŋa go bu gajahoor; ujahoor wa kuhimé nang éjoow bun ésuk yara élunlum, ga paaseport nuñumé éŋaar miin ujoow ujiiŋ avion miinujoow imbi uju utiiŋ baan noomé néjoow ga passeport yo yayé yan inja gukaan mé; nafa yara go.